एकोणिसे बव्वीस आयर्लंड चललो। खूप त्रासदायक तेंचं जगन असलां। ब्रिटिश एंपायरान फ्री स्टेट तायार केली। एकोणिसे अठ्ठेचाळीस स्वतंत्र तेनका मेळ्ळिलि। सहा मुख्य कोंट्री पासून उरलेलां तेंचें नोर्थेस्तान आनी ब्रिटिश टेरिटोरींत।